Ny pingouin moa zany a de biby miaina any amin'ny tany mangatsiaka, de zareo a mivondrona maromaro, ry zareo le mivondrona maromaro iny a, de mifankaiky ry zareo, de iny zao de efa <hesitation> mampafana anazy, de <hesitation> izy konko moa zany a biby manana volombolony iny, de iny volony iny de efa mampafana an'azy koa.